أنا بستخدم برامج ال-وسائل التواصل الإجتماعي لمعرفة الأخبار و أبرز التحديثات في المجالات السياسية و الإقتصادية <hesitation> مدري شلون سعات بدخل الفيسبوك اعرف من عليه أخبار من خلال متابعه لبعض الصفحات المهمه و الموثوقة ، و أيضا بستخدم برنامج اليوتيوب ؛ لمشاهدة البرامج المهمه.